Oh se piggia unna un panetto peu ëse unna rosetta, unna biöva, un carnerin, o se taggia à meitæ, dimmoghe, no à meitæ no troncâlo, se taggia in senso orizzontâ, se ghe mette drento unna çinque o sëi belle fette de salamme, o se særa e o se mangia.